Azafady ley, manao azafady aminao ley, mba hampi- hampidimpidino ley zany <hesitation> volumen'ny <hesitation> raha mare zao fa tsa raha- tsy mifankaheno zay sy- ny longoko ato ty, zay raha miresaka, mifampisafa, nefa raha zao mafy, tena azafady ley mba ampidino ley <hesitation> ny volume raha mare zao.